Kwchak rong no thwui kirimasingsa khe naharjago. Kwchak rong chini bwkha tei mokol no bo sotonu bono nasikna bagwui. Kwchak rong je jagao abo hamya manwui no sana bagwui fwnang jago. Jemon gari bwthakrwma kaisa jagao thangwui many eba gari thutalaima jaga hai rogo nukjago kwchak rong. O kwchak rong ni chinno ongkha oro mungsaswk derajak haini bagwui oro kwchak rong rio. Kwchak rong ongkha thwui ni rong. Thwui ni rong ongkha kwbangma tongo. Thwui ni rong hai kwchak no ree bo swnamjago kwchak kalar khai.